O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Rassiya, Xitoy, AQSH, Kanada, <hesitation> Meksika, Brazilya, Buyuk Britanya, Germaniya, <hesitation> Soudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Eron, Iroq, Turkiya, <hesitation> Shvetsariya, Belgiya Shvetsiya, Narvegiya, Finlandiya, Polsha, Niderlandiya, Latviya, Litva, Estoniya, Ukraina, Belarusiya, <hesitation> Maldava, Jazoir, Tunis, Oman, <hesitation> Islandiya, Irlandiya, Nigeriya, Yangi Zellandiya, Pokiston, Hindiston.